ارے میاں پاکستان کا کوزین ایک دم زبردست ہے۔ فل فلیور اور سپائس کا سین دیکھو یہاں کے کھانے کا اسٹائل ایک دم ریچ اور ٹیستی ہے۔ ہر ریجن کا اپنا اپنا فلیور ہے۔ پنجاب میں بٹر چکن، نان اور لسی کا کومبو فل ہیوی اور مست۔ سندھ میں سندھی بریانی فیمس ہے ایک دم اسپائسی اور ایرومیٹک رائس اور مسالوں کا پرفیکٹ مکس۔ اب خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا سین بھی الگ ہے۔ یہاں پہ چپلی کباب سجی اور روسٹڈ میٹ کا ٹیسٹ لیجنڈری ہے۔ اسٹریٹ فوڈ کا سین بھی فل وائبرنٹ ہے سموسے پکوڑا چاٹ اور گول گپے کا مزہ ایک دم نیکلیور۔ اور سویٹس میں گلاب جامن جلیبی رس ملائی اور فل ریچنس فیل آتا۔ مطلب ایزی ورڈز میں بولے تو پاکستان کا کوزین ریچ اسپائسی اور فلیور فل ہے۔ میٹ رائس بریڈ اور سویٹس کا پرفیکٹ کامبینیشن۔ اس میں ٹیسٹ اور اَروما دونوں ہائی لیول پہ ہے۔ فوڈ فل لوور کا پیراڈائز میاں۔